بصراحة كنت بختار اني اكون مؤلفة ومشهورة لان المؤلف يجدر يترك اثر عميق وطويل في الناس خاصة اذا كانت اعماله تحمل رسالة قوية او افكار جديدة الكتابة تمنحك القدرة على التأثير على الاجيال القادمة من خلال الكتب والمقالات والروايات. كممثل رغم الشهرة الكبيرة والتأثير الا ان الممثل يعتمد على نصوص مكتوبة من الاخرين